Achame apaipachinii, petut ab siket ab cheiso, eng'e tarik tiptem ak muut. Arawet ab taman ak aeng, <hesitation> amuu chang tukuk chekeae kipendii king'etee supuii keungei kepe kanisa. Kepwaa kaa yekiitu, kakechopwech amitwokik kou pendo, chapati, <hesitation> mii muchelek, akomii chaik <hesitation> soo kichame keng'etin ke ke ke kepaipachini kee kemiikorata, <hesitation> nerokei tarik tiptem ak muut kokaekchi kepa kenyit nelel arawet ap ageng'e kepaipachi kora petut ap kenyit nelel.